Bretland gengur ekki úr Evrópusambandinu á fimmtudag þetta varð endanlega ljóst í dag þegar Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands samþykkti tillögu e s b um allt að þriggja mánaða frestun samherji krefst rúmlega þrjú hundruð milljóna í bætur frá Seðlabankanum vegna húsleitar bankans lektor í lögum segir sjaldgæft að ráðherra vísi málum áfram til lögreglu eins og forsætisráðherra hefur gert í þessu máli stuðningur við ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mælist rúmlega fimmtíu prósent samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups kjörtímabilið er nú hálfnað framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að kjaradeilan við sveitarfélögin sé komin í alvarlegan hnút sveitarfélögin vísuðu deilunni aftur til ríkissáttasemjara í dag skógareldarnir í Kaliforníu hafa nú náð til Los Angeles ekkert lát er á eldum norðan San

flýja heimili sín

gott kvöld

eins og áætlað var forsætisráðherra Bretlands samþykkti í dag tillögu Evrópusambandsins um að fresta

um allt að þrjá mánuði í viðbót boris Johnson forsætisráðherra Bretlands byrjaði daginn á að minna fólk á að kaupa árlegt

um fallna breska hermenn sá dagur er ellefta nóvember Johnson ætlaði að vera farinn með Bretland út Evrópusambandinu þá en fyrr um morguninn var orðið ljóst að það gerðist ekki þá samþykkti Evrópusambandið að Bretland fengi sveigjanlegan frest til útgöngu þó ekki lengur en til þrítugasta og fyrsta janúar Johnson

hafði áður sagst frekar viljað liggja dauður í skurði en fresta svo var tillagan um kosningar rædd

umræður um tillögu um kosningar

þetta hefur verið viðburðaríkur dagur í hvaða stöðu setur þetta flýta kosningum um þrjá daga hvaða máli skiptir það það munar

samherji hefur stefnt Seðlabankanum og krefst þrjú hundruð milljóna króna í bætur vegna húsleitar bankans hjá fyrirtækinu forsætisráðherra

til lögreglu lektor í lögum segir það óvenjulega leið forsætisráðherra sendi lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu erindi til upplýsingar og eftir atvikum meðferðar varðandi meinta upplýsingagjöf starfsmanna Seðlabanka Íslands til RÚV í aðdraganda húsleitar hjá útgerðarfélaginu Samherja í mars tvö þúsund og tólf forsætisráðherra sagði í hádegisfréttum að sérfræðingar í forsætisráðuneytinu hafi talið eðlilegt að upplýsa lögreglu um meintan leka enda geti ráðuneytið ekki lagt sjálfstætt mat á eða gert sjálfstæða rannsókn á málinu forsætisráðherra sagði að með þessu væri ekki verið að leggja neinn dóm í málinu enda ráðuneytið ekki til þess bært það að ráðherrann fari þessa leið þýðir í raunni hvorki að þarna hafi eitthvað refsivert átt sér stað né að hún telji svo vera ég held hins vegar að

í ljósi atvika hafi hún talið nauðsynlegt að upplýsa málið og vill greinilega að það sem mögulega

kann að vera eitthvað án þess þó að ég þekki það á þessu stigi að það sé rannsakað þar sem sú rannsókn á heima hjá lögreglunni en ekki hjá ráðuneytinu er þetta óvenjuleg

er ekki daglegt brauð að ráðherra vísi svona máli áfram en ég held annars

þurfum ekki að draga neinar víðtækar ályktanir

þetta er kannski eðlilegt í þeirri viðleitni að upplýsa málið fram kemur í bréfi Seðlabankans til forsætisráðherra

í ágúst að starfsmaður bankans hafi verið í sambandi við starfsmann RÚV í um mánaðartíma fyrir húsleitina en engar trúnaðarupplýsingar hafi verið sendar og ítrekar forsætisráðherra það í bréfi sínu til

lögreglunnar seðlabankinn segir í yfirlýsingu í dag að bankinn líti þetta mál mjög alvarlegum augum og innan bankans hafi allt verið gert til að upplýsa það

um allt er varðar hagsmuni viðskiptavina og annað sem þeir fá vitneskju um í starfi og þagnarskyldan haldist þótt störfum sé hætt hins vegar er vísað í almenn hegningarlög um að segi opinber starfsmaður frá nokkru sem hann kemst að í starfi en leynt á að fara varði það allt að árs fangelsi en þriggja ára fangelsi hafi slíkt hafi verið gert til að afla óréttmæts ávinnings sama refsing eigi við þótt viðkomandi hafi látið af störfum lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

sagði málið ekki hafa borist en það verði sent í þegar það gerist samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu fór starfsmaður þess með bréfið og afhenti í afgreiðslu lögreglunnar lögreglustjórinn á Vestfjörðum sem rannsakar kæru Samherja á hendur Seðlabankanum sagðist í samtali við fréttastofu ætla að kalla eftir þessu bréfi sé það angi af sama máli

tveir læknar til viðbótar hafa sagt upp störfum á Reykjalundi alls hafa sjö læknar nú sagt upp störfum í kjölfar uppsagna forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga í byrjun október Reykjalundur vinnur nú að því að koma gögnum til Sjúkratrygginga Íslands hvort stofnunin geti haldið uppi starfsemi og efnt þjónustusamning sinn við ríkið Herdís Gunnarsdóttir settur forstjóri Reykjalundar segir að uppsagnir lækna séu ekki farnar að skerða starfsemina hún hafi þó vissulega áhyggjur af stöðunni deila Starfsgreinasambandsins og sveitarfélaganna er aftur komin inn á borð ríkissáttasemjara framkvæmdastjóri kjaradeila Starfsgreinasambandsins og Sambands sveitarfélaga hefur staðið

í sjö mánuði og lítið þokast s g s vísaði deilunni til ríkissáttasemjara í lok maí

vegna deilu um lífeyrisauka sem var vísað til Félagsdóms og bíður nú niðurstöðu Hæstaréttar

vísun kjaradeilunnar til ríkissáttasemjara stefnt var að því að ljúka samningum um síðustu helgi í dag vísaði samninganefnd sveitarfélaganna deilunni aftur í karphúsið vegna ályktunar Starfsgreinasambandsins í tilefni

kvennafrídagsins þar sagði að ófaglærðum konum væri sýnd lítilsvirðing í viðræðunum án verkstjórnar ríkissáttasemjara framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir ályktunin standi við erum afar hissa

þessu útspili sínu að stefna þessari deilu í mjög alvarlegan hnút sem er þá alfarið á þeirra ábyrgð formaður samninganefndar sveitarfélaganna hafnaði viðtali hátt í átta þúsund félagar í Starfsgreinasambandinu starfa hjá sveitarfélögum víða um

land konur eru meirihluti þeirra að sögn sambandsins það er farið að styttast mjög þráðurinn í mínu fólki um land allt

held að sveitarstjórnarfólk um land allt ætti að skipta sér meira af þessu við erum ekki farin að skipuleggja verkfallsaðgerðir mér sýnist að samninganefnd sveitarfélaganna vilji að við förum að huga

yfirstandandi kjörtímabil er nú hálfnað og tæp tvö ár frá því Vinstri græn Sjálfstæðisflokkur og Framsókn mynduðu ríkisstjórn undir forystu

Ósk Magnúsdóttir fréttamaður er við Alþingi já ríkisstjórn Katrínar átti

sátt og stöðugleika enda eru flokkarnir á

vængjum og svo í miðjunni það hefur engu að síður ýmislegt gengið á umdeild hátíðarhöld á Þingvöllum

Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn mynduðu ríkisstjórn og kynntu stjórnarsáttmálann fljótlega varð ljóst að skipun landsréttardómara drægi dilk á eftir sér Landsréttarmálið endaði með því að Mannréttindadómstóll Evrópu komst að því að dómarar hefðu ekki verið

skipaðir lögum samkvæmt og Sigríður Andersen sagði af sér sem dómsmálaráðherra í mars Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við keflinu tímabundið og í haust tók Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir svo við embættinu kjaraviðræður hafa einnig verið áberandi á kjörtímabilinu og var aðkoma stjórnvalda mikil áttatíu milljarða

auðveldari íbúðakaup og skref til afnáms verðtryggingar til stuðnings kjarasamningum þingmenn hafa einnig deilt sín á milli þingið lék á reiðiskjálfi þegar upptökum af þingmönnum á

var lekið til fjölmiðla harðar deilur voru á þingi vegna frumvarps heilbrigðisráðherra um þungunarrof það er markmiðið að þetta verði gert og það hefur þessi salur sannarlega sýnt með frábærum húrrahrópum

og

að tuttugu og tveggja vikna ófullburða barn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 forseti biður háttvirtan þingmann að gæta orða sinna og hafa ró í salnum

frumvarpið sem var talið mikilvægt fyrir kvenfrelsi var að lokum samþykkt við fögnuð þingmanna og á þingpöllum það lá fyrir að þriðji orkupakkinn yrði erfiður biti fyrir þingið met var slegið á vorþingi þar sem rætt var um málið í hundrað þrjátíu og átta klukkustundir í málþófi Miðflokksmanna eftir sérstakt

samkomulag við Miðflokkinn kom Alþingi saman til sumarþings tuttugasta og áttunda ágúst og var

samþykktur í september stóru málin geta líka tekið á taugarnar forsætisráðherra mælti fyrir frumvarpi um heimild til að greiða bætur vegna sýknudóms í Guðmundar og Geirfinnsmálinu afstaða ríkislögmanns í bótamálunum vakti mikla reiði

hjá mér er Ólafur þ Harðarson prófessor getað verið tuttugu mínútur það eru

aðeins að hægja á hagvexti

stærri en Píratar í nýjum þjóðarpúlsi á þessum tveimur árum hafa allir stjórnarflokkarnir tapað fylgi tæplega tuttugu og þrjú prósent þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn færu kosningar fram í dag rúmlega sautján prósent kysu Samfylkinguna og rösklega þrettán

prósent Vinstri græn tæplega tólf prósent kysu Miðflokkinn og ríflega tíu prósent Viðreisn níu prósent þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa Pírata liðlega átta prósent

Íslands segist styðja ríkisstjórnina en stuðningurinn mældist rúmlega sjötíu og fjögur prósent stuttu eftir kosningar nánar má lesa um þjóðarpúlsinn á RÚV punktur is og hundrað og áttatíu þúsund manns hafa þurft að flýja heimili sín vegna

í Kaliforníu Kaliforníu sem náðu til Los Angeles í nótt neyðarástandi hefur verið lýst yfir í öllu ríkinu vegna eldanna eldurinn í Los Angeles kom upp vestan við hraðbraut fjögur hundruð og fimm nærri Getty miðstöðinni sem hýsir meðal annars listasafn og er ein þekktasta bygging Los Angeles sú bygging er þó ekki talin í hættu íbúum yfir þrjú þúsund og þrjú hundruð heimila var gert að yfirgefa heimili sín staðfest hefur verið að nokkur hús hafi brunnið eldar brenna víðar um norðurhluta Kaliforníu en þeir erfiðustu eru eldarnir skammt norðan San

talið er að þeir nái yfir um hundrað og fjörutíu ferkílómetra svæði sem er svipað og allt byggt ból á höfuðborgarsvæðinu neyðarástandi var lýst yfir í ríkinu í gær og sagði ríkisstjóri Kaliforníu að vonast hefði verið til að fé sem sett var í meiri varnir gegn slíkum eldum þessir vindar hafa gert þeim yfir þrjú þúsund slökkviliðsmönnum sem berjast við þessa elda erfitt fyrir

beina eldinum í vesturátt alls er talið að hundrað og áttatíu þúsund manns hafi þurfti að flýja heimili sín vegna eldanna á þessu svæði óvíst er hvenær þeir geta snúið aftur heim þar sem ljóst þykir að það taki minnst nokkra daga að ráða niðurlögum eldsins íslenska æfir nú af krafti fyrir Ólympíuleikana í matreiðslu sem haldnir verða í Þýskalandi á næsta ári Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er í æfingabúðum landsliðsins við Stórhöfða þar sem bullar og sýður í pottunum eða hvað

er allt hernaðarleyndarmál jú fyrsta desember sendum við myndir af heitum mat

átt á landinu víða átta til þrettán metrar á sekúndu norðvestan til en hægari vindur sunnan og

skýjað og dálítil súld eða rigning vestanlands en þurrt að kalla á austanverðu landinu hiti á bilinu eitt til átta stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið strax að íþróttum það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem hefur umsjón með íþróttafréttum kvöldsins við skulum sjá það helsta sem þar verður á eftir

skráði sig enn einu sinni á spjöld sögunnar þegar hann vann

mótið í golfi í Japan hann jafnaði þar með metið yfir flesta sigra á PGA mótaröðinni frá upphafi Elín Edda Sigurðardóttir stórbætti sinn besta tíma í maraþoni í Frankfurt í gær og breski ökuþórinn

Lewis Hamilton þokast nær sjötta heimsmeistaratitlinum í formúlu eitt þetta og fleira í íþróttum hér á eftir Bretland gengur ekki úr Evrópusambandinu á fimmtudag þetta varð endanlega ljóst í dag þegar Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands samþykkti tillögu e s b um allt að þriggja mánaða frestun samherji krefst rúmlega þrjú

hundruð milljóna í bætur frá Seðlabankanum vegna húsleitar bankans lektor í lögum segir sjaldgæft að ráðherra vísi málum áfram til lögreglu eins og forsætisráðherra hefur gert í þessu máli stuðningur við ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mælist rúmlega fimmtíu prósent samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups kjörtímabilið er nú hálfnað framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að kjaradeilan við sveitarfélögin sé komin í alvarlegan hnút sveitarfélögin vísuðu deilunni aftur til ríkissáttasemjara í dag skógareldarnir í Kaliforníu hafa nú náð til Los Angeles ekkert lát er á eldum norðan San

og hafa hátt í tvö hundruð þúsund manns þurft að flýja heimili sín